Meté-li muchas verduras i frutas, siempri es más políu assín. Las dietas de coloris sonin mu atrativas palos ojus i tien alimentu. Pos assín i tó sonin una mestura perfeta pal cuerpu. Las bebías tamién sonin tamién assina, las detox, vitaminas, pala piel. Las frutas i las verduras sonin algu sencial pa qu'una comía seya coloría i saludabli, porque ai que tenel por cuenta qu'una comía equilibrá tié de tenel carni, pescau, verduras i frutas paque seya güena pala salú.